Nung kan kane shong ti bini in wiin ben nwami, shong ɓwakwe ti bini nin uri ti binii, ni dwim mee ka dwili ni shakam, ɓan nyo mee ka dwili, ɓa nwaram ɓa yaram da ywa da fumi, ywa da fumin yara nunu, mi wi ten laka tanghe nung tanghe kanak, mur ti bini, mon wi kwele gong mon ben fumo, ka lole ɗanghat yo, mon wi mee ka dwili, mon yarare da fumo, she nwa nigo mo ung, fek yara nunu, mon wi teen nung kati ɓemi ɓa twalen tee, mo wii teen laka ɗore yuu.